Nyabo jaji se hera ma kene ge, ngom kare jaga sou ena pake ake sahu, se so pesa tora toma nyabo ge, rai ge sodia tege ma, suru ua bato ene maha yuku tomoi ma, <noise>